أكيد بكون سيئا في وظيفه تختاچ صبر طويل زي تدريس الأطفال مستحيل صح إني أحبهم بس ما أتحمل الفوظى و الصياح أحس بسرعه بفقد التركيز و بنهار و بصير عصبيه چدا.